هو انا نحب ياسر رياضة اليوغا على خاطر في وقت الكوفيد وليت نعمل فيها و لقيتها هي حاجة متخدمش اكاهو على الحسد اما تخدم زادا على قوة المخ ع تنفس على قوة رواليك على قوة الوسط متاعك corps معناها و ياسر تعجبني و وليت معادش نجم نقص عليها